Aha biby e, misy le tsisy maso, ohatra zao le microbe regny, de biby leha madiniky be regny koa, <hesitation> biby leha tsy mahita heko zao e: holitra e, voadragno ô, ankabiloka ô, de zay.